الادب شي مهم كثيغ انا من درستونو كثيغ فادني لانو يفتح ينطيكا افكار ممنوع تنحكي السياسيين مثلا او الي عندم سلطة يمنعون هاي الافكار انو تنتشر بين الناس فيجيكا ويحد اديب او كاتب ينطيكا هاي الفكرة مبطنة بداخل الكتب الادبية